मबफुर् सग्र अदर् दुन्ग् नम जैकु, नुन्ग् थन्ग् सन्नु रुन्ग अरु नुन्ग् थन्ग् सुन्ग्नो सनिलुबिउ। ओ मने नुन्ग् मब इन्क्रि सोन्ग्नु <hesitation> रुन्ग, नुन्ग् बिहो मरे <hesitation> सोन्गुन्, बिहो बि म्बुन्ग्दु। मबफुर् सग्र अदर् दुन्ग् नम जैकु, नुन्ग् थन्ग् सुन्ग्नो सनिलुबिउ।